Aminay aty andrefandrefa aty leroa aah, deseranay kida ai kida, sady tsara io tsy mampiova tsirony kalinao aby io, de zay.